किदे तोडले रे? तात, आसु काई ना। तु सर्खो आसा? तुका खाय काय लागुंका मारे? राव येह पाळी हाव कडून उडयता।